Jaa kuatiñiyo ntikaaún kuo ja este nu sariyo in mesa te pos chi inte, kaanchayo medida nasa sariyo te yua te kuañiyo tikaau jii este jii tikaau jii, martillu kuoyo te pos naivola siaa tala mesaun, yua kua jotiñiyo este ntikaa yua.